माछा पगड्डाइ लाइ पानीना डुबुल्की माद्दया चणा भन्या रामचणी रे माटीकोरे वापछि बकुल्ला नामगा चणा हुन् । यी चणा आफ्नो शिगार <hesitation> खानाइ लागि ढुगेर बस्या हुनाछन् । सिमसार नदी जसा ठाउमी वरि ठाउँगा-ठाउँ <noise> आसपास यीनी चणा बस्या हुनाछन् । जब माछा-माछा बाइर निस्ग्या हुनोछ, माछा बाइर निस्किदा-निस्किने बेला यी चणा फुत्त पानीना उड्डाछन् रे फुत्त पानीना डुबुल्की मार्या हुनाछन् । वापछी आफ्ना <hesitation> खानाइ लागि माछा पक्ण्या हुनाछन् । पक्णेर उडेर अर्खा ठाउँ लिएर खाया धेक्कीनाछन् । यसा <hesitation> चणाले आफ्नो आहारा खानाइ लागि पानीनो डुबुल्की मार्या चीज <hesitation> डिस्कभरी च्यानल, एनिमल प्लानेट जसा टिभी च्यानलमी हेद्द पाइनोछ्यो पैला ।